Ny loko manga maizina moa izany de tsy haiko loatra hoe midika inona izy, fa ny tonga ao an-tsaiko voalohany de ilay filentehan'ny masoandro amni'ny hariva iny izay milaza ny fiantombohan'ny alina.